<noise> Fitrohan'ny aspiratera loto ah <hesitation> izy io <hesitation> mandeha amin'ny herinaratra de atao eo ambon'le loto tiana hotrohina fotsiny ah ilay tiô amin'ilay aspiratera iny ah de tsindriana ny <noise> ilay bokotra mampandeha anazy de avy de trohany le izy, de rehefa tapitra voatrokany de tsindriana indray ilay boutton nampandehanana an'iny ah de maty ilay masinina de efa ao anatiny ao ilay loto.